أنا بصراحة أجول أحب أن أكون فنان مشهورا، يعني أجدر أخلج فن يعبر عن مشاعري ويؤثر في الناس، الفن يجدر يوصل لرسائل عميقة ويجمع بين الناس، وهذا الشيء يحسسني بالسعادة، العالم مهم، بس الفن له تأثير مباشر في حياة الناس، وهذا الشيء يجذبني أكثر.